Fomba fanaovana smoothie dreky é smoothie aloha le raha madrovirovy igny mandrovidrovy ambognigny otra zao hoe ronono ata anatin'ny mixera de ahodigny amigny ny korant ahodigny ahodigny de izy avake le izy miakatra mitombo magnagno agny igny no ilazana hoe smoothie.